लीजिय आंग पीतांगु ईद अजीब चिट्ठी बच, दवा आंग नामांग रंग पता चेचे। होदो चू ना विशेष संदेश, ना हस्ताक्षर दुच। चिट्ठियो चेचे दू किनु ईद रहस्मयी संदेश रान्नो नीच। ग किनु ईद अजीब ऊ जगह आर्यारया दवा शहर ऊ बाहर इलाको तच। दवा ईद पुराना बारङ तच, बारङ ऊ योग ईद राग तच, होदो दवा ईद संदेश दू। दवा संदेश ऊ पडेन ग्याच, दो राग ऊ थो थो दो गी सदेश उठ्याम ग्याच। दो होदो चू पडेन्नो समय रंग तारीक ली केके तच, पन्द्रह जनवरी रात बारह बजे। ईद चेतावनी ली दू, की हुजु टाइम ऊ पहले पडेंनना किनु जीवन कभी मा ब्दलेच। दो होदो ग <hesitation> ब्यांग ब्यांग, ग पडेन्न ली ग्याच, दो ग ब्यांगच ली। दोनीपि ग अंत ओ हने, ग हुजु चू टाइम ओ हुशिताक, ग होदो ई डेट ओ दवा बितोक, लेकिन ली ग्याच।